<noise> lesdi mo roko to seeɗi ndi warda e asawre seeɗu mayri ya setto mayri warda e asawre to ƴawi bo pewri nde deyyaari pewri seɗɗanari